namo biasa lobino oyo gahi ma oli se dogo otu, gate namo gate mano, mano lobino otu ua otu sita sita lobino sado sita bulo mano sari ma ngam gate oyo koi. oyo hate ma sofo. reke se maku tubu sita sita mano otu gabe be yali namo sonoto lobino oyo ua sari ngam ua namo sonoto lobino gahi ma oli gate be yali namo goro lobino otu ua otu sita sita wange lamo namo goro otu lobino namo goro sari ma ngam namo goro moli, namo goro hoda mega bato namo gahi ma oli ena otu lobino ua ena ma lao sita foloi toma lobino toa kornono madoya.